Izy koa za zen̈y mampianatra zanakà nakà hitenginy bisikilety, raha vilômin̈y. Ampianariko izy resaka ekilibra akendriky zen̈y. Aviô mampianatra izy afaka mahatakatra pedaly io ndreky afaka mivily amin'ny mampiasa gidòn zen̈y. Ze zen̈y ten̈a ny ampianariko izy voalohany.